Krejt femnat kan qef me pas sene materiale, po ma përpara i kisha shpenzu paret n’eksperienca, me shku n’udhëtime. Me shetit botën. Me shku n’koncerte. Me njoft njerz t’ndryshëm. Me pa muze, me pa <hesitation> galeri, me pa piktura se sa me pas t’mira materiale që sot i ki e nesër nuk i ki.